Ñamo amaja kavita harina ipiuta yayapo aniara otini yandegui jokogui yamboyita jokogui yaitita iarambo avati, kesu, tomate, jaeramiñovi tomate tï ipuerevaera jëëngatu.